Pos chicu assuntu tan enreosu... Ombri, tós pendemus d'otras pressonas en espetus destintus. L'afetivu, l'económicu, el social o mesmu l'emocional... Naidi vivi repuntau del tó, porque hazemus parti duna redi bien entreverá. Assín i tó, sí se puei desenroal una endependencia interiol,: tomal decisionis propias, tenel criteriu, acetal responsabiliais i atual con autonomía... Estu no senifica golvel l'ayúa, sino que sabel quándu i cómu nessecitá-la sin en perdel la dentidá. Assinque quiciás i que la endependencia verdaera no pendi de naidi, sino que en descogel de horma coscienti cómu mos atillamus colos otrus.